कमरा काजे साप करना बहुल कमरा में थी चोटा मुटा सामान काई भी। होई थी नां कुड़ची होई काई थी नां ती नां बाहर कर देनों तेन परले। वेक्क्यूम मोशीन को होई थी ती नां वाट अपना दूलो होई थी काई भी। कॉचर होई थी दीवाल दीवाल पर थी नां कुण्या मां थी नां काहा थी। भी अपनों केची सके छे काई है थी नां ती नां दूर कर देनो निच थी। बेड नां निच नोली पोसा हैं असा कॉचर साप करना। <hesitation> फिर काम दे क्लिनर काजे वापर नां लगलाग साधान रहो थे नां ब्रॉस। रॉल्ड नेर रहे हाइड फ्लॉर रहो थे ती नां साफ्ट अटेज्में करें इस्तेमाल। करना असा करें कमरों साफ करे।